अगर हमने अपने दोस्त के घर पर गलती से कांच तोड़ दओ है। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त से इमानदारी से माफी मागन चाहिये और स्थिति को स्पष्ठ रूप से समझाएवो चाहिये। हम कहे सकत है हमें सच में खेद है हमने गलती से कांच तोड़ दओ जा पूरी तरह से अनजाने में भओ। हम जानतेओ है कि इहसे तुम्हें परेशानी होए सकत है हम पूरी ज़िम्मेदारी लेत है। और इसे सही करवे के लाई जो भी कदम उठाओ होए बो हम करये। अगर इस बदलाव में या मरम्मत करवे को ज़रूरत है तो हम सब करवे को तैयार है। हमें उम्मीद है कि तुम समझ पायओ और हम फिर से ऐसी गलती नाहीं करये। इस तरीके से अपनी गलती को स्वीकार करके और उसे ठीक करके। करने के लाए <hesitation> दिखायेके दोस्त को <hesitation> प्रशंसा करी जाये सकत है। और जिससे दोस्तिु नाहीं टूटेये और कछु ऐसा गलतऊ बातचीत नाहीं हुए आप अभये गलत बात नाहीं कहिवे है। जिससे कोई गलत व्यवहार उत्पन्न होए।